जैविक फल आऊर सब्जी पारंपरिक रूप से। उगाई जा सके छे दूसरा सब्जी के तुलना में। अधिक कीमत लगे जाई छे एकरे कारण से। बाजार में एकर मांग छे गैर जैविक जैविक के। तुलना में अधिक उत्पादन आवे छे एकरे कारण। से जैविक पदार्थ के मांग बाजार में अधिक लगे जाई छे।